Jon so a ɗiewi ly histoire nigeria, afrek fu nigeria kaŋum ɓurri jama fa ɗoo gonɗe hande. Siiŋaaji maɓɓe duu ana keewi. Feccere siiŋaaji Afrik ɗii fu ina ton. <hesitation> Siiŋaaji maɓɓe du ina keewi. Feccere siiŋaaji Afrik ɗii fu ina ton, e ley anndal an min ka.